Fomba fandrahoa <hesitation> laha agnamiko manokany aloha gn'ahy zao no tiako voasy satsia zaho tia manao pomme frity. Voasiko ny ovy de tetiteteha madinidiniky de bakeo asiako poavra gn'anakay, gny an'olo moa zany tonga de ketreha tsotra avao, asiako poavra de i- isy poavra soa mba maimay sady matavy amin'igny de en- afananao menaky de mandrapahamafana menaky, endasinao am'zay i bakeo lafa ohatsy mafana menaky de asianao poavra, asianao jumbo afaka asianao jumbo, igny zany mampatsiro azy kokoa. Zay zany ny anakah fomba fandrahoiko pomme de terrea na ovy.